Ny fomba fandaminako entana mibosesika longany ah, avoakako aby sy longany izy jiaby, de avy akeo ah <hesitation> avalonanay arakaraky entana, ohatra zao zany hoe rôby, de mitokana akato aby sy rôby jiaby, tiserta akato aby sy tiserta jiaby, de jupe de karakaran'izany, de avy akeo ah alaminanay m-arakaraka anjany zagny, de silipo zany ah arakaraka anjany koa. <noise>